Chisemi ne echia eng'encho mono ase eng'encho ogise ekero omonto anyorire chisemi, nigo akoenyorera egasi yaye, onyora chibesa chire echiaye. Nonya na ase igabu ogise ekero ase ecommunity ase abanto basomete gose ekenyoro abanto basomete, nkororekana kere, na kobua mono, ekero chisemi nkot- nkwo geichire, abana baito bamanya naki bakomenya naende bamanya naki bakoenyorera chibesa chiabo.